Mas shumti m'pelqen flija që osht ni specialitet i Kosovës edhe gatuhet me petë t'pjekuna njo nga njo edhe lyhet me kajmak ose me mazë. Mandena m'pëlqen pitja me spanaq ose me djath, m'pëlqejnë specat e mbushun me mish t'blum, me kepë edhe me oriz. M'pëlqen edhe tava e kosit që është ni tavë me mish kingji edhe me kos edhe hudra.